මම අන්තිමට කෑවෙ <hesitation> ළූණු කොළ වලට කූණිස්සෝ දාල තෙම්පරාදු කරපු වෑංජනයක්. ඒක හදාගන්න හැටි කිව්වොත් මුලින්ම ඕනි කූනිස්සෝ <hesitation> ඒ වගේම ළූණු කොළ ඕනෙ. ඒ දෙකම හොඳට සෝදගන්න ඕනේ. විශේෂෙන්ම කූනිස්සො හදද්දී ඒ කූනිස්සන්ව හොඳට හෝදලා වේලලා ඒවල තියෙන වැලි ඒවා ඉවත් කරලා තමයි ගන්න ඕනේ. ඒ විදිහට කූණිස්සෝ පිරිසිදු කරගෙන අරගෙන <hesitation> ඊට පස්සෙ ළූණු කොළ ටිකත් හෝදලා අරගෙන <hesitation> ඒකට වෙනම කපා ගන්න ඕනි සුදු ළූණු <hesitation> ළූණු <hesitation> කරපිංචා <hesitation> රම්පෙ <hesitation> ඒ ටික ලෑස්ති කරගෙන <hesitation> තෙල් ටිකක් භාජනයකට <hesitation> දාලා <hesitation> ලිපේ තියලා <hesitation> තෙල් ටික රත් වෙද්දී <hesitation> ඒකට දානව ළූණු සුදු ළූණු කරපිංචා රම්පෙ ටික. ඒ ටික හොඳට බැදෙද්දි ඒකට දානවා අපේ <hesitation> හෝද ගත්ත කූනිස්සො ටික. <hesitation> ඊට පස්සේ හොඳට කූනිස්සො ටික බැදුනට පස්සේ එකට ළූණු කොළ ටික දානවා. ඒකත් <hesitation> හොඳට තෙම්පරාදු වෙන්න දීල <hesitation> ඊට පස්සේ ඒකට ලුණු කුඩු <hesitation> කෑලි මිරිස් කුඩු <hesitation> ගම්මිරිස් කුඩු වගේ <hesitation> දාලා හොඳින් කවලම් කරනවා. ඊට පස්සේ ඒ ටික හොඳටම <hesitation> තෙම්පරාදු වුනාට පස්සේ අපිට <hesitation> ඒක කෑමට ගන්න පුළුවන්.